<hesitation> Gn'amign'evitro koa, zava-dehibe gn'aignan'olombelo aloha, <hesitation> gne gn'olombelo zany magnakasigny izy io, da ary magnane raha mampiavaky anazy avao koa zany gn'ame zavaboary rehetra, io eo ame fiaignane sy ny tariny zany da magna magnane resaky <hesitation> resaky zina avao koa izy.